Iya anre weddingnge wanre iyanaritu mabboloq mi siareq-areq hal-hal parellu iperatikan narekko loki mannasu mi seddi mannasu kiq wae lettuq na marede dua tapattamani mi e ki laleng wae maredewe tellu narekko manasuni mi e tataroni ki laleng mangkoq e yaro pura e ta taroi bumbu nappa tagaru madeceng gangkanna sigaru maneng bumbunna